We ba hyi tii, hyi tarayi Wani’e, hyi biLthin hyi Lthalthabuɗaya hyi Lthatha buɗaya, amma Lthin subu Lthabudusi, ko warakhi a wura Lthini, kuwai aʒhi ƙulina sai ma Can ba caLthin ƙulina, wunai can ƙulina, yan mabani ba ɗi yuuwai, wanwu ghani wa khin ƙulina, wi ghama Sinni bu mbani ɗi yuuwai, fhani wa khin ƙulina wan ba bu yan tsagyi ɗi duniyai, duniɗi, kayani duniyi cina’a, ci Layi tsagyi wi ƙulina, wa kwa khin ƙulini wu ndaka tsigu ɗi duniyi cinu, ghani wa khin kulimin wuka wi ta ghinhyi cini ca duniyai.